Ngga nnap nəm na pa̱ dongdong va̱ mi ya ka ashe anəm te i ɗom mi nnap nəm nggəshi te uvəngva̱ nwa pa ishi wo pa̱ na uvəgva̱ pa̱ ishiwo pa̱ aya ka̱ nnap nnəm ngga mwo ocha owan wo ka̱t ucha va̱ pa̱ ishi wo pa̱ a ya ka̱ nnap nəm ngga moo obar owan wo ka bai kat te a iri nap ninve ta ma ya ka̱ ashe onəm a nəm te i ɗom mi ɗo ka̱ sosai ngga parəm unəm uvəngva̱ wa a ɗom ntəm ikangkang iya̱m va̱ i wong pa̱ ɓa ka̱ nɗaktak te i ɗom na ka̱t uva̱ chər iyam va̱ chər i ɓa ka̱ ka̱ nlung ikum ko ka̱ mpwat mpwat a iri nəm va̱ ta nna yap i ɗin mi nawat unəm va̱ ka̱ ɗiɗi i chika mpwat mpwat ka̱t oma̱ro ma ya nap le va̱ pa̱ng nzəng te pwat, ka̱ parəm mpwat te, a i ri onəm va̱ ta mi ɗom ka̱t ama unəm va̱ ichika nɗom pwat pwat kat te nrəng pa̱ nnap nəm va̱ta mi nəm aɗədom nəm pa̱ nəm pa̱ n ya wa nəm va̱ta nga bi nvəva̱ng ka̱ ɗi te unəm va̱ uwa ya ka ayər inana ka̱kul pa̱ duk unəm va̱ wa ya ka̱ ayər inan te wa nji mi te ibyen ami pa̱ mwal uyen ubwakan. Na le ya ka̱ ri nnap nə te ka mi ban inok ibe i chu izun ve ma mi ko kiɗiɗi unim ve ka yir inan te min dom mi nok kana paginging kakul pa uvi la nnander pa ginging kakul po uvi dyen ntim i kangkang abu ko onim kiɗiɗi ta uzi—bu dyen ige iyem ki zizir pa dongdong kuma uwa ya ki chunchun ga la iyim te ibe i yil wan tana wa n vinve na uzo la a kiɗi te duk uche ve wa inim inok pasosai inim inok pa gingin uche ve ma nyina unim ga nim inok a pwon kat te unim vi uwa i pwon kat a mi dem nnenap pa ginging mi dem pa kaya pa manima nya wa nji nata kakul pa ndem unim pwon pwon kat ko kedep unim vi nim inok pa sosai kan pak tica igwak wo ko inok i ram iga ma ikuci te wap pa ginging ko inok a chir ikuchi punim inok te bu ya pe kek kek pa kek kek ta iyen mri a yal cit ife ko mi ri ige inok a tum ga dong iyen ma i dong iyen wo wantana kiɗiɗi ayaka nkyen ga nim iyen ro kat nwam shi akaya itim pu wanshi te wan shi iyen adak ga pa kizir pa chichit ile wantan na ngabinvivong te unim vo uwa dom adak kat. Unəm va̱ uwa pa̱ ɗəkər te i pa pa iya̱m mpa iga ìzər ina̱nna̱n i dak ka̱t i wamshi ko nnà ta va̱ ko ka̱ zəng ka̱ nza̱ ìpin nggo i pan na ka̱ ka̱ ya ka̱ iya̱m ga pa̱ ka̱ izəzər kang adak ka̱t te mi nəm aɗom anəm ta pa̱ gənggəng mi ɗom pa̱ kai bari ndom pa̱ n yà wa anəm va ta n yà wa acha ta, n ya wa ayen ta, ka̱kul pa̱ mmami ma ucha uvəngva n ɗom adak ka̱t unəm ga dak i shi mi agwang ka na ka̱t nɗom u va̱ pa̱ ɗəkər i wor izər i fa pa̱ pyas i wamshi akaya wo i fa ngga be nva̱ngva̱ te ɓu ya ucha va̱ ɓu ga shi zhi shizhi te ɓu ya atak təmtəm pa̱ kalkal ɓu tar atak mpək iya̱m nri iya̱m ri ɓu yi ipənipəng i milem inal ikpang izəp ɓu ya ashi atak mpək iya̱m ya ka̱ dak ka̱t i zəp ikpəkpang wo i byen i bal ka̱ nri iya̱m nri ɓu ya nal ikpang ka̱ ɗiɗi beng atak wo i ɗa̱mshi ibyen ga ɓu tar ashe atak ntəm oza̱ ko ka̱ gbai ko ka̱ ashe nzhi te ɓu ya mi ɗa̱mshi itok ka̱ ta i bəl izər aga ayam ga ndər atak wò i bəl mbin va̱ na mi tongchi ko ma chuchuwal pa̱ chichat ɓu ya atak i ma̱lam i byen te mi ya ka̱ nɗom. A iri anəm acha ta ɗom mi ɗom pa kai mmami ma ndem pa ashin zhi mi ka̱ ya wa nji acha va̱ta̱ ka̱kul i ɗa̱mshi ashe nzhi ibyen pa̱ gənggəng ka̱ ɗiɗi te unəm ga nya̱m ka̱ ishi nəm va̱ rup ka̱ shi ka̱t mi cika nɗom pa̱ ka̱ ya wa ani va̱ wa i rup a rup ka̱ shi ta ka̱t ka̱kul pa̱ ka̱ nnap là a a inan va̱ mayi ka̱ wuwop ma a là ayi pa̱ na pa ɓu yi ka̱ shi ɓu te inan i rup ka̱ ɓu te pa̱ ɗəkər te mi unang va̱ wa i yin ka̱ shi te mi ɗom pa̱ nɗyang iya̱m ka̱tətak pa̱ makmak na nɗyang na nya̱m ka̱ ashe vata na pa na n iya nnəm achen ko ka̱ ndonggo kakul pa unəm va̱ a yen ka̱ ashi te n ma chen ko ku ayen bwakan ko ku nəm ga kum ko ka̱ nəm ko mi kansai anəm ta sang nggo ka̱ yen ka̱ shi ɓu te bu iya iya ɓu nəm a chen ka̱ na ana te unəm ga ayen ka̱ shi mi iya mi nden nnap nəm ozo pa gənggəng na nɗyang iya̱m ro ka̱ atak oza̱ nan ya unəm ga yen ka̱ shi na pa ka̱ɗi te unəm ga bol a wo ga iya̱ mi nana mi ɗom po nya ko te nri ka̱ nəm ro kang nri ka̱ kwakwa mi ka̱t ka̱kul n nji na ta pa kan bol na onim ko so ma ya unimve i uwa ki gwak ga ni iyen te mi la pa a yesu bol a sa là mi na pai na nsat unəm. Ga ni yim o nəm na pa̱ ka̱kul pa̱ nza n iya̱m unəm a igwak mi i rako ka sosai ma ya ma n iya̱m unəm ka̱ ìgwak mi ira ko pa̱ gənggəng so wa nji a nɗom pa̱ ka̱ ya wanata na ama aya ka̱t te na ta i dak tak amma ya te mi dədan pa̱ nna te mi nəm a aɗom a nəm ga bo là wo ga nya ka̱ iku na nəm ina iya̱m na onəm ɓu ga nzhi zhi wanto te igwan ɓu ka̱ yəl ka̱ nung ɓu ga wanto te igwan ɓu ka̱ iya̱m nri nda ya pa̱ na ka na na te idang ka̱t nda ma iri nnap nəm ta pa gənggəng mi ɗyang pa̱ na nya wantana pa̱ mi n ɗom pa̱ nya wan tana kuma ndedem pa̱ nyawan ta kuma nyacit wanta na te nak te iri nnap nnəm va̱ ta i ɗom mi ɗom pa̱ gənggəng a.